I koʻu manaʻo, likeʻole kākou a pau a ua hiki nō ke mālama i ka hilinaʻi ma waena ʻo ʻelua kanaka i koʻu manaʻo ʻaʻole no i hiki aku i kekahi pae hemolele loa me kekahi. Ua hiki nō kekahi poʻe ke hoʻopoina i kekahi mea, komo paha ka ʻihaʻiha ma o ka haʻi ʻana ʻoe kakahi mea. ʻAʻole paha ʻoluʻolu e kāʻana i kekahi mau mea me ʻoe, no laila ʻaʻole.